لعبتي المفضلة الغير الكترونية هي الاونو لان وايد نستمتع فيها اذا العبها مع ربعي وجذي ولأنها يعني نقدر ناخذها أي مكان ونلعبها في كل الأوقات ووايد ممتعة بالنسبة لنا كلنا